אוּוַל חַאגָ'ה גַ'אִי נְדִירְהָא הִי נְסְמְעוּ מְזְיָּאן וּנְחַלִּיה יְעַבֶּר עַלָּא לִי חַאס בִּיה בְּלַא מַאנְחְכְּמוּ עָלִיה, מִן בְּעְד נְדְכְּּרוּ בֶּלְחְוָאיְג אֶזְּוִינָה לִי דָארְהוֹם פְּחְ'דְמְתוֹ וּבֶּלְנַגַ'חַאת לִי וְסַל לִיהוֹם, גַ'אִי נְעְטִיה שְוַיָּה ד אֶדְדַעְם וֶתְתַשְׁגִיע בַּאש יְפְהֶם אֶנָּא אֶלְאַיָּאם אֶצְצְעִיבָּה כַּתְדוּז וְאֶנָּה קְוִי וְקָאדֶר יִתְעַ'לֶב עָלֵיהָ, וְפֶּאלְאַחִ'יר נְעְרֶץ עָלִיה נְדִירוּ שִי חַאגָ'ה זְוִינָה מְגְ'מֻועִין בְּחַאל נְחְ'רְגוּ נְשְׁרְבוּ שִי חַאגָ'ה וְלָא נְדִירוּ דוּרַה בַּאש נְבַּדְלוּ אֶלְגַ'ו וּנְרְתָחוּ שְוַיָּה.